من أكثر الأشياء رأيتها يا أخوي عندما رأيت قطوسة تنحو مع أبنائها، كانت تلهو بشكل طريف جدا تقوم بلشقفز من أسفل إلى أعلى ومن اليمين إلى يسار، كان يوجد أشياء جملة جدا طريفة.